Irutwutwuw wo se a, dzi kan tsi edur to wo brush no do. Afei, bu nsu kakra gu do na fa brush no hyɛ w'enum. Twutwuw wo se no kͻ sor ba ase ber a aka esi do na irutwutwuw no dɛ bi a gyama edze rutwa kanko wͻ wo se no ho. Twutwuw no dɛmaa kakra fa kͻ afa na afa nyinara na wo se no ho mfir kama. Afei twutwuw w'enum na wo tɛkyerɛma do.